art tun taishia societtia yaani ujuzi maalumu tokko, ujuzintun yaani maani ennan ujuzin taharkan womidasenu, aklian womidasenu, yaani wontum wom fulani taani midaseni abbansun yaani ujuzi fulani irra kaabu, ak hindege midasatia, ak tarmushi midasatia, meli atam midaseni, yaani garri atam midaseni, pikipiki atam midaseni dub wontun yaani ujuzi fulani taaban tok namtok bek.